Derazalarni tozalash esa har bir uyda muntazam amalga oshiriladigan ish. Deraza oynasini maxsus tozalash suyuqligi yoki sirka va suv aralashmasi bilan, so‘ngra toza latta bilan artib tozalanadi!